عندنا يوم خمسة وعشرين يناير بمناسبة ثورة يناير، وعندنا يوم ستة أكتوبر بمناسبة الانتصار في حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة، وعندنا يوم خمسة وعشرين أبريل بمناسبة عيد تحرير سينا، وعندنا يوم تلاتة وعشرين يوليو بمناسبة ثورة يوليو وعندنا أيام عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف.